Raha te hitahiry tongolo sy tongolo gasy dia atao amin’ny toerana <hesitation> maina, tsy tratran’ny hamandona. Satria raha avela <hesitation> aminà toerana mandomando dia mety maniry ilay tongolo na tongolo gasy.